Fomba fiasana fihety, fihety a dia raha natao hanapahana raha, misy anapahana lamba, misy karazany anapahana taratasy, misy karazany aza anapatapahan'olona raviravinà folera isan-karazany, zany ny karazagna fihety.